بيصير إني أكون أول شخص بيحضر في أي مناسبة، يعني دايما دايما بكون الشخص إللي بيحضر في البداية لأن هالشيء بالنسبة إلي بشوفه إنه شيء واجد صح وواجد يدل على احترام الأخرين، ما بحب إني اتأخر وما فيني اتأخر عن موعدي.